Ovani este kunja <hesitation> ka'a nivaxa'a costumbre yukan chi onde abuelito xan abuelita xan ñaivi xana'a ngaxkoko este ngxkoko costumbre yinjuan, ngaxkoko yikuan xakuan yikuan luu kua kande kenda ka'a tión ennda kuku hi kivi kakan ndu kivi njan kuti nivati hi viko chi kanivati in imagen ho iin sando <hesitation> no agencia, de tanto <hesitation> escuela kandute iin xivii xivii tii kuyu este general nanduku iin yiki tikuini njani, njani kuu ni kano mexico njana kuu ni kano deyunjuan kanduku nija'a njaonra este escuela de viño yua este kukaxan viño'o nde njani kuaxan agencia chí xuakani nde kaxkoko njaka'a ñaivi xana njanna tanguo tata xa nana chixto'o xa'a xhixi njani <hesitation> primo xanikunda pero ma'a tendaxkoko deyakuan kixa'a xa'a koko iin tukaxhina xakua xhikuan yo'o kuaka nuu kua kana njiya ndu viko viko viko xuchia nakan viko patrona viko rancho xa'a pero, union kacha kuande kuandode yekuande kendo yekuan chinakonchi hija kan vichi tuni kedendo ndeyakanyu kande xokani nikuu he costumbre ño'o nikadiya.